<hesitation> Mitomboña satria ny olombelo tsiraidraiky zañy samy mañany ny hevitsy izy io zañy hoe zañy ny mety amiña zañy mety tsy mety amin'olo mety amin'olo. Da mety tsy mety amiña ny tiako mety tsy ho tian'olo ny tian'olo mety tsy ho tiako. Zañy hoe zañy afaka afaka ataoko mihitsy ny tsy mifidy an'izan'iza mihitsy satria zay ny safidiko.